لازم أهتم بعملية التهوية وإذا كان في عفن أو شي تكون على النبات لازم أتخلص منه، وكمان لازم أهتم بالتربة إنها ما تكون ناشفة ومشققة وفي نفس الوقت ما تكون مليانة موية زايدة ممكن تأدي لموت النبات، لأن النبات يموت من الجفاف الزايد أو الرطوبة الزايدة أو اللي هو الموية اللي تسبب في موته، فلازم أوازن في هذا الموظوع وأتخلص من الموية الزايدة وأحافظ على السقاية المستمرة.